bon oyi ro oma dɛ mu wabe tun he yɛ mu bera so si bɛ a boni smoti bon wabe bɛ sumu bera so bio wabe onni zun oyi mi na a wa'a ma'oro salati ma'oro salati wa onni zun bun o dama we <hesitation> um a ca'o ma'oro wini ni a wara a o ho zenu ma'o najini ma mu bera to bun wabe zun he mɛ benɛ a smoti bon me yɛ terena zun bun besosi